مصنوعي خوږې د شکر پر ځای کارول کېږي چې کالوري یې کمې وي. دا د وزن کنټرول او د شکر ناروغانو لپاره ګټورې دي. خو ډېر استعمال یې ښايي د ځینې روغتیایي ستونزو لکه هضمې ستونزې او حساسیت لامل شي. همدارنګه، ځینې څېړنې وايي چې مصنوعي خوږې کې ممکن ځینې کیمیاوي مواد وي چې اوږدمهاله اغېزې ولري. له همدې امله، باید په اندازه او له ډاکټره سره په مشوره وروسته یې وکارول شي.